Egaq näide elo siin inemiisi ilmah kerge es olõq, selle et nimäq es olõq siski inemiseq esiq, ja tuu, kuis inemiseq kõnõliq, kuis nä seiq, kuis nä hinnäst üleväq pidiq, tuu kõik oll' näile väega imelik kaiaq, väega võõristav. A lõpus nä harisiq tuuga ärq ja sai esiq kah sääntsis küländki, nigu inemiseq. Võtiq esiki hindäle meheq ja naasõq ja nii edesi ja elliq elo lõpuni väega õnnõligult.